<noise> Ijin ja chu- chu xixi xí kucha m'íre chu xi- xi t'eña en xi kucha tanga ja únrekjua nga majétsere nukjua ja ngututu naña- naña xi ijin bé nga tjóri naña bé nga tsjua tsijúnri xtáa ku ja tsité nitsinya nguisaji nga nigkjien nguisaji nga nikingúi ngusaji nga basenñajiri t'é tsuatjin tsuatjinri naña kjo kui chu- chu xi'a xi ndeje nde kuacha tsjua tsi'ín ndeje nde kuacha tsjua tsin'in ndeje nga jmanga k'uajen jmanga kucha michyitsja'eya nikjienya mindairi tsa alimento mindairi ninduu mindairi ijin najmí kucha m'íre basenñajínri ku ja maxki'énjí chu maxki'énji ndeje ku nde kuacha bé ndia'e bé ndia'e ku chu ngat'a nga ijin bé tjikja nga tjin nde xi tsini'yu nga ndi'ejí b'endusúnre ku tjin ndeje xi- xi tsjua tsi'in nga ndeje nga ndia'e b'endusunre tsjua tsi'in chu béjinri chu tanga ja ngutututse én xi majínre ku ja nde kuacha tsi'in nde ku nde basenju bellari xi m'í ndeje tsanga kjuendae jmanga k'uain ja mijnisínri xta ku ja tsjua tsin xtáaya tsité nitsin tsité yajo'e tjua tsi'ín xta ngat'a nga nde tsjua tsub'ajo ndia'e Ku ja tsanga majmíchu tsanga ndifa tsa ch'a tsa mí nika'e basejunbellari xtáa ku ja kuacha tsjua tsin'in ndeje ku ndde bé nguisaji nga nikjiéenji nga ja kuacha nga ja kuatsikjayá ku titjuairi ngu kubet tsa na'yu b'ejinre xuku xutatsé béjinre nm'ái ngu kubet tu kjuasé mare nga b'í nanda nindia tsuatjintsjuatinre nanda'e xta kui ndeje kú kuacha tsjua b'i kuacha b'i ndeje basenñajinri kú bé ndeje tuxi bejinri ndejeri nga basenñajinri ku ja tsjua tsi'in chu xixi ku ja naña xi nde kuacha tuxi tsjua ts'ijuúnri nga basenñajinri nga nikjienji nga nitjóji nde kuacha tuxi jmanga k'uain nde kuacha fajori ku ja kundariya nde kundari xi m'í naña ku ja tsjua tsi'in kui chu xi'a